:On :tai', <hesitation> 'on 'de :or 'wluh-a 'on or po 'kwinehbo:-wlu:, 'on :baa' :or 'wluh-a or po 'kwinehbo:-wlu because or :mor 'kwinehbo:-nynor 'o, 'on :baa' no 'kwinehbo:-nyor-kpalu:. :yee' mor on po 'kwinehbo: wlu, :yee' :mor on po 'kwinehbo: :yee' 'kwinehbo: wlu an po-a mo-: 'an to 'dou'+ bo. :yee' wlu on po-a :mor 'on pobo-uh ya :yee' mo-: 'on 'duo:-', eh-: no-eh 'de 'on yubo 'kwinehbo: wlu. 'On :baa'-a' po 'kwi-wlu,'on 'da-a po 'kwi-wlu, so an wlu an :ya-a 'de mo-: no important :on 'on yeh-dih-uh-a 'kwa, 'on kpa dha yao 'zorn 'on yeh-dih-uh :yee' on no important' :yee' on no deh 'on <hesitation> 'ye-a 'sa'sa., mo-: no first :zuke'. Mor-: no first :zuku' 'on mu 'de 'gbu. Mo-: <hesitation> 'an-a: wlu, 'on :baa-a wlu-: 'on 'de-a wlu or po-a-: an po-a wlu or po-a-: me ne-a 'sororn, me-' no first :zuku' 'on mu-', :ka 'on mu-a :yee' mo-: 'on :gweh 'de. 'de jorwor: an mu de 'kwi-a ne bo mu-'. :yee' :yeh :eh no-a neh, :eh no-a 'on 'bli wlu 'de on chean'-a' 'de 'on yubo-a, :yee' 'on yubo-eh mo-: :mor deh 'on :yeh-dih 'de 'on :baa 'worn, 'on :yeh 'de 'on 'de 'worn. so mo-: no first :zuku, :mor cleaver 'de on 'di :yee' :on cleaver 'de :zuku'-'. So, 'on 'de-: 'dekorn: 'on :baa' an po 'kwinehbo:-wlu: so 'kwinehbo: mo-: 'an mu po-'. 'Kwi-a <hestioan> 'kwa-'nyne :deh 'an no-a, :on 'ye gbeh kpa :dhih 'o. an po-dih :on 'sleh dih :on 'ye gbeh kpa :yee' on 'dhu-dih "on 'kwi-nyne:, :yee' :mor ti nyne 'o :yee' on :dhe-dih gbeh+ 'dlu, :yee' :mor kpa nyo-a :soon:+-a :talu'+ 'i, because 'kwi-nyne: on 'dhu-dih on me-: :an mu 'worn. Jorwor: an 'nyne :on 'ble-a :on 'de-: 'dekorn: :baa' on 'dhu-a me-: <hesitation> no an nyne, me-: no an native 'nyne, me-: :a 'da-dih 'nyne :on :za 'de :on 'de 'di me 'o.